طبعا عندنا الذاكرة العشوائية ال هي الرام، نخزن البيانات المؤقتة فيها، ثانى شي عندنا اللوحة الأم اللي تربط كل المكونات سوا، عندنا كمان مقص التخزين اللي هي، اس اس دى او اتش دى دى وهذا نخزن فيه البيانات بشكل دائم، عندنا كمان وحدة المعالجة المركزية اللي هي يعتبر عقل الكمبيوتر هي تعالج البيانات ونجدر من خلالها ننفذ- تنفيذ الأوامر.